नीदरलैंड को इतिहास एक दिलचस्प यात्रा है। जो पश्चिमी यूरोप में स्थित है। लेकिन छोटो और प्रभावशाली देश है। जो अपनी समृद्ध समुद्री परंपरा के लाये जानो जात है। नीदरलैंड को क्षेत्र प्राचीन काल में सेल्टिक और जर्मैनिक जनजातियाँ ने बसाओ हतो। एकवी सदी ईसा पूर्व में रोमनों ने या क्षेत्र पे आक्रमण करो हतो। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद फ्रांस और फ्रिष्यन जैसी स्थानीय जनजातियाँ को उदय भाओ। मध्य युग में जौ क्षेत्र पवित्र रोमन साम्राज्य को हिस्सा बन गाओ। नीदरलैंड में महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर है। जैसे ब्रक्स और आन्टवर्प। पंद्रहवी सदी में बरगंडियन राजाओं ने नीदरलैंड पे नियंत्रण स्थापित कर लाओ। सोलहवी सदी में नीदरलैंड स्पेनिश साम्राज्य के अधीन हुई गाओ। पंद्रह सौ अड़सठ में डच स्वतंत्रता संग्राम सुरु भाओ। जो सोलह सौ अड़तालीस में मैजिस्टर की संधि के साथ समाप्त हुई गाओ। सोलह सौ अड़तालीस में नीदरलैंड ने औपचारिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करी। और डच गणराज्य किन स्थापना भयी।